العربيه اللغه الأم متاعنا، أما نعرفو هذا مايمنعش لحنا نعرفو لللغات لوخرين، هذا ما يمنعش لي، لي عندنا برشا لغات في العايله متعلمينهم، عندنا عندنا شكون مسافرين يعني، عندنا شكون متعلمينهم غي هنا، فما فما تنوع، أما تبقى ديما اللغه الأم العربيه منبدلوهاش.